एक सउ दस छट्काके गनत जिना हे कह्लेसे सुरुमेहे जिरो, एक सउ दस, दुई सउ बिस, तिन सउ तिस, चार सउ चालिस, पाँच सउ पच्चास, छे सउ साठी, सात सउ सत्तर, आठ सउ असी, नौं सउ नब्बे अस्ते कर्के आगे बढत् जाई।